No ai propuestas peru d'avé-las mi parecel nestu sedría de focá-las al puestu de trebaju pa sel aparenti i assín tornal el defetu en una virtú.